Nafitaruka cho sanare fishizi tanuka jo wan semaki kite tamka cho namuu urucheshinga makta katma kachio usambia ulinzi naitafuta riziki pwi kwasabu kwayiatwa funga tuale chatua bwe fuma na kwaichakio ngatamnga kwaiche shiva kwatu kashe funga mngoto au kio lazima hata mkecho kiti sha kite japo kuwa limrisi wa mwanadamle lakini ki lazima ngetafute rziki ya chopie kwasabu kwa ikima koliafo, pamoja na wanyama vengi hata maboborime tamka kiiyo kwaiv vinyama mafyozisha marifyo tamka chopo hata vasisi ni tamka chopia